Marôk ndraiky zen̈y nahazo ny fahaleovanten̈a-nazy bôkà tamin'ny Fransy ndraiky Espan̈y izy tamin'ny <hesitation> arivo sivinjato dimampolo tsôta amby taon̈o dia <hesitation> tamin'izay fotoana izay izany ny hiafarany <hesitation> protektôrà zen̈y.